tu tuúni in kɨtɨ jinina ja kuni este este ka'anti xi nu sa'ati suni tu. tu kɨtɨ un jinina tu. tu nu kɨtɨ ió ya'a tu tu jininá ja ko kɨtɨ un xi natu'unti jina'ati xi ka'anti jina'ati tu tu jinina kɨtɨ un.